Ehi me dundum dolara fatirubana dum kara majum Kopa dundum do bandiri pegi naji Dondum nera nan hebe yam Dundum dahulla hebe